Za raha mieritreritry hoe andro raiky akagny zany raha ohatra ka tafagnano dian-tongotro hamakimaky an'igny Azia igny zany de tsy maintsy magnano fiomanagna ara-tsaigny foagna zany an-tegna am'resaka dian-tongotro zany, tsy raha hay hoe firy kilomètre tany homboagna na firy kilomètre de eo ko zagny fa mila mizatra koa an-tegna am'dian-tongotro de ilaigny koa zany fanomanagna ara-pitaovagna de hoentigna aby ino mo izy ty besoin jiaby, sakafo malôha tegna tsy atao adigno ai sao de sagnatria an-tegna tavela agny andro aligny agny mbô fa misy ino izy ity raha hohanigny de eo koa zany raha ohatra hoe ampirehetigna afo mba magnazava ny làlagna koa zany ilaigna.